Ara-dalàgna satria ôlogno i zagnahary nivôlagna hoe anjakao ny zava-drehetra, boka zany mbôla ambanin'ny ambanin- ambanin'ny ôlombelogno ny biby, fa tsara kosa ampitoviagna izy koa ohatra hazo atao.